اكيد طبعا خمس اشياء هاخدهم معايا هما مياه و موبايل و اكل و خيمه وسلاح هاخد مياه عشان لما اعطش و موبايل عشان لو عوزت اكلم حد و اكل عشان لو عوزت اكل و خيمه عشان انام فيها و سلاح عشان لو فيه حيوان مفترس قربلى اقدر <hesitation> اضربه